gara ya dum kujesona ta on be gimi be wat i gara ya be legal jut dum be bo gijut de uttarni ha legal mai be wat i legal gara ya ha nafki se be juga dum be jungo go tel legal uttarni se be tefa legal pe tel je be fir ta gara ya be mai be hosa legal mai be wat i hado bo gul mai be im da him be ve la be hande re yung ke ma be gara ya bo di on je gara ga ja him be na ne on gidi gimi mai gam du ve la be masin gimi gara ya du se ina him be masin sakuma him be jinane je i di hirde mbagu lam lam be mar be che de ar di be be dot i n ham be on je di nana gimi gara ya be do le la be be do ma be be koi pro be <hesitation> ma be